שخص אכתר תאת'יראן פ־חיאתי הוא ואלדי, דּאאִמַאן לי ח'אל סבר ואלקּוַה ועלמני כיפאש נואג'ה אלצעאב בּלא מןסתסלם, בפדל נוצאאחה ותשג'יעאתה תעלמת נכּון קוי פ־כלאמי ואתצרפ בחִכמה פ־אלמואקף אלצעיבה, הוא לעלמני קִימַת אלעאִלה ואהמִית תדהִיה באלניסבה לִלאחְבּאב.